<noise> Aber a metumii edzii suro kor do eyɛ na musuro nsɔhwɛ ne kyerɛw papaapa. Mokɔkyerɛw nsɔhwɛ a na hu bi wɔ mo mu, mesua adze dɛn koraa na a na memmpɛ nsɔhwɛ <noise> nso mekae dɛ <noise> nsɔhwɛ kor bi a <noise> na mowɔ kyerɛw <noise> mesua adze paa na aber so dɛ mokɔ kɛkyerɛw dɛm nsɔhwɛ no mudur hɔ no, ahyɛse na a ayɛ suro bi atɔ mo do metsenaa hɔ kakra a ma mehyɛɛ ase dɛ meekyerɛw. M'enyi baa mo ho do n' na meetum eyiyi <noise> nsɛmbisa a ɔwɔ dɛ miyi miyiyi <noise> ano ne nyinaa <hesitation> hɔ na muhu dɛ nsɔhwɛ nnyɛ adze biara <noise> sɛ metum <noise> meyi dɛm nsɛmbisa n'ano dze a <noise> ndze nsɔhwɛ bia a mehyia bia a motum mayɛ.